Kua jaeko mopetɨ maquina oyapo reta ipuere vaera ombaeputuka yandeve, aguiyeara kuñareta ani yande yambaeoutuka, jaema jaera kua oyeapo, oime vaera aramoetë mbae oyeapo, jokuara kua lavadora, erei ore isoseñoreta mbaetɨ kuanunga roguinoi